Aisa ela moderaresoma, <noise> raisi dapau anina na mageala sooma. Apuku raisi ela wasagula raisi dapa taupe ana ana toru podo auru pelo io, are taupolo kanea raisi taupe ana ana toru apuku pe magea soma. Raisi ela umano closing school inipataloai raisi dapa alo, white raisi, papara deniai dapa atokadia, eh deniai dapa adapudia raisi ela aninala mageala. Taupa tausaiaba are ena paautoai ela nida mada katae odorola papara dipauto kakuai, kakua dipauto, pautola paparataim nalo dipaua ateatealai pa auto wain aninala pe magea, pa pagopago isikonela pa alobokoina. Kaisina luusai are taupe pautainala kaisina pe lauo, kasi nida tada kokoi toki soroisada aiba ela ka pauto sada. Na pidani kikimagea alogani pidanida aikala lago eh torola eh taupe pautaaina, ma ida bale pe tereo aka eisa eh kilo pe tereo, ela wasagu raisi na mageala. Barala kiki tara domalai pidani ma tapoisi alo dedeaua tutun puda aikala. Domalai ma raisi tape atoato ini kain patalo paa kaisi raisi pa alo polo tanuadia mane ppa kaisi ma ela wasagu raisi ini kain atoka dipa aloina, aibu ma dapau uda sa pe arokia aka sama kai poka aiba. Ini kain atoka tara deniadapa irua apa lausaia, paparataim raisi kakasu ana, dapa ari pure tea isina apuku na raisilala na mageala, raisi paparataim domalai ito pidaniai kuk tupidamai kau. Diua raisi taupe aniani, ela isou ito pe, abasia, podoauru pe saratauna. Papara nalo dipaua apu eh koteka tagu aniani tialao ma dakiau eh raisi tagu ana tiagu ma gomo akalosomainau wasagula aisi na mageala. Raisi nutola paparataim aniani eh taupe raisi tioni pe, pekoia raisi, raisi taupe terea isola ine ai pe tereneo asa, kasi ena raremai raisi tautereasa. Raisi domalai ela taupe kai aloa ela uwaluna tadi aloina kiko ah atela dapa sasaua paparakain pataloai uwaluai dapa lo irua eh atela raisi sikonela. Are domalai kada raisi kaisina, molo lausai, so eh domala ela pidanidu ta aikala kasi pidanida aikala nida ia tatagurala pidanida aikala aiba nalo pidani kiki lago dapa ari leleueda kasiarada aikala piol, pidani tape to podo ma raisi dapo atokaia ah dubo io pautaina are pidani ta aikalasa ito aimalasada ela tatalo, kikidapa tano, mane kiki tada daki lago raisi dapa kaisia, raise ela ina magukatai lausa papai alogam nu toruna lago apu aninunu mageala na maloi io tiau pe akaloa. Raisi lala wasagu kee raisi na mageala ini kain atoka ba aloina closing school ai lago pa atokaia pa aloina. Closing school ai lago pa atokaia. Ini kain pataloai lago raisi.